<hesitation> ngee ondamono omito oo okulyanga noku pashiyona ondi wete kutya ame ngeno efikilo lange okuya mo cuba. Cuba osho oshilongo ndatofamo shaashi paputuko lange ame mwene oo ndakala ndili omuyakuli wovanhu nondi hole oinima yanyika ouhaku nenge tutye yanyika ounamiti nonda uda kutya oshilongo sha cuba, ngeenge owaimo konyala eepelecenter omilongo omugoyi nomugoyi osho oshilongo tohange tutye ovanhu vahapu velilongela oudokotola oshoyo natango oupangi. Ame naame onda kala nee ndina ohokwe nefaneko olo kutya fikulimwe nandi kaninge omupangi. Iyaa onghene nee ngeenge pamwe onda monene nande omito okuya nee pondje oshilongo ndahala okuya kusho oshilongo sha cuba opo ashike ndikufeko ounongo oo wokuyakula nenge tutye woku hakula ovanhu shaashi okwali ondjodi yange oku lihongela oupangi, nonda uda kutya elihongo lavo oku lilongela oupangi nenge oundokotola, oshili oshali notashi kakala omito iwa ngee ndaiko moule wokafimbo ashike oko handi pashiyonamo oha ndidulu okulihongamo shihapu nghee ounamiti uli haulongo.